سمت واشر یا لاک واشر دا مک مقصد ہے۔ پہلا، نٹ بولٹ نوں ڈھیلا ہون توں بچاؤنا۔ جتھے مشیناں جا وائبریشاں ہل ہووے اتھے نٹ بولٹ اکثر ڈھیلے ہو جان ہن۔ سمت واشر دبا پا کے اونہاں نوں اپنی تھاں تے کس کے رکھدا ہے۔ دوجا، صرف اکو سمت وچ کسنا۔ کجھ واشر اس طرح بنے ہوئی <hesitation> ہوندے ہن کہ بولٹ صرف اگے والی سمت وچ وی کسے جان پچھے موڑن وچ رکاوٹ آ جاوے۔ تیجا، لاکنگ پراوا پیدا کرنا۔ ایہہ واشر اپنی سپرنگ دار یا مُڑی ہوئی شکل کارن نٹ بولٹ وچ کرشن وداندا ہے۔ جس نال اوہ اپنے آپ ڈھیلے نہیں ہوندے۔ سادہ پاشا وچ، سمت واشر نٹ بولٹ نوں مضبوطی نال فکس کرن <hesitation> وائبریشن وچ ڈھیلا نہ ہون تے صحیح سمت وچ ہی کسن لئی وٹھیا جانا ہے۔